La ku nóoó e ñóo ii nóoó xa, nóoó e ja yy kié’ mý Jü e dseli xa kää jenuu, xa nóoó kiéé’ soya, xa nóo kiéé’ my girasol my lí nⱥⱥ jö, xa nóoó kiéé’ coco, xa nóoó kiéé’ <hesitation> xa nóoó kiéé’ my tó jóo’ xa <hesitation> ka dxáá nóoó jö dse lí juó’ e éé’ dsa i kiela’ xa e jia’ re lí fó’ re kiéra kö’, dxó ró’ kié’ la ku dsa i lɇ dsóo tonúu kié’ xa nóoó e ‘nⱥ’ re éé’ re fá’ra jö kí xa nóoó e la ku jia’ kiä ñóo nóoó re fa’ra´ejö ‘nⱥ’ re éé’ la ku dsa i lɇ dsóo tonuu kié’.